Ré’ah este véh-véh si cun ni raw rabá re’ah pues máru raw raba loh que zy ni naa frët, fuertias raw raba’re nú vez frët. bél cuch, gulá frët bél gidy, gulá ni raw raba este, nii raw raba ztë’ah pues ni rackzack moly ngáz’gy, gulá moly xnya’gy ní fuertyas raw raba zty, siempre’ah, gulá giny doh, nú vez rack ni giny doh gidy, gulá giny doh gúur nii maru raw raba, th tiop raba rána rye giny doh cuch’ah per ni este, náre giny doh ga, este, máru rchigláz zacka na frët yi ¡azu!, per frët gy este, per zëza nuu ni na már ni na frët, frët bel gidy’gy, per este ni na xina.